Kalasotõ olõ-õi nii pall'o ku tsirgusortõ. Et noh, ma arva, et kohki sada sorti kallo om Eestih, a ma ei tiiäq.